Gn'ordinateur manko misy karazany roy misy gne portable igny <hesitation> indesinao ndre izay andehananao misy gne bureau igny igny zany e misarasaraky ame souris e clavier da gn'écran izy ndraiky la ohatry ky igny ame faraparany aty manko sy misy unité cenrale shanaky fa tonga a mitambatra amign' ecran gnao gne unité centrale io e tena mora e mampiasa an'azy.